<hesitation> mpataa yɛ mmoa bi a bɛwɔ nsuo mu Na yɛka mpataa a, bɛwɔ nneɛma bebree wɔ bɛho a bɛde di dwuma Mu baako yɛ nkaseɛ nkaseɛ bi a atwa aboa mpataa ho ahyia. Saa nkaseɛ nkaseɛ yi boa no ma no di dwuma ahoroɔ pii wɔ nsuo mu. Sɛ ɛbɛtumi adi akoneaba wɔ nsuo mu, akɔ aba a ɔyɛ saa nkaseɛ yi bi a. Saa nso na nkaseɛ yi bi wɔ hɔ a, ɛduru baabi a ɔtumi pagya pagya no. Na ɔpagyapagya no a, ɔde kyerɛ ne nnuanom sɛ biribi bɔne bi asi wɔ nsuo no mu. Nti ɔnam saa nkaseɛ no a wapagya no so ɛde kasa ne nnuanom a wɔwɔ nsuo no mu no ɛho. Ɔnam saa nkaseɛ yi nso ɛso nti, aboa Pataa no da nsuo mu a, afei ɔtumi danedane ne ho, ɛɛɔ tia ba tia. Na sɛ ɛnyɛ saa adeɛ yi a, ɔntumi nnane nnane ne ho saa. Nkaseɛ yi nso ɛboa no ma no tumi da nsuo no ani wɔ berɛ ɔfa aduane wɔ nsuo no ani anaa sɛ ɔyɛ biribi no. Saa nkaseɛ yi a atwa ne ho ahyia ɛboa no ma no tumi da nsuo no ani.